ऑक्टोपस जू च समुद्री जीव च वेकी विशेषता च की आठी लचीली बाजू हूदी। ज्यू से कई चीजो से पकडदा छन। अर ऊ अपडू रंग भी बदल सकदा छन। ये अलावा ऊ बुध्दिमान भी हूदा।